Nkyɛ mo nkwa nda nyina no mepɛ -mɛpɛ dɛ medzi piidza kyɛn dɛ medzi aes kriim. Osiandɛ, piidza no, ahoͻdzen wͻ mu. Piidza no, ͻnnyɛ esikyir beberee. Sɛ idzi piidza a, ibotum amee na afei, ennkɛyar basabasa. Na mbom aes kriim no, ͻnam dɛ wͻdze esikyir na wͻdze ayɛ no ntsi, annhwɛ a na adͻkͻdͻkͻdze no akͻbͻ me yarba ma mayar ewu.